Xatuai xani xani tikachí, ta tain koño xhitón, kon kein to timachi chín ñó kuii, ta ke koño chí dadaviña xakoa ta nena né nriki, kuchinrí chín ho o on. tichí, rabano, kolandro, nrua dita nrá.